Aa yoo kînjigi dînee-ã <hesitation> tosú togusi, aa sôbob kînjigi dînee-ã tosú togusĩ, dîne-ã ha amma ndobusoo čûsu du njî, unda yunu kohîe yugó, odeĩ kînniĩ di ndobusoo, ayî numa yuũ njeni, kayuã njeni, abi toriĩ čûsu du njî, yunu nuro kohîe yugó, ndedî, ndedî njûwo, kunu tûkuliĩ ndogusi, lokol ndedi, <hesitation> ayî numa kayuã njeni, kîtaba njeni, kurasa njeni, karaniĩ, to gunna, abba numa na ayî numa na gunna kuzo čudurti, nuro kuzo duruú. Sûgoi ndedî njûwo kunu tûkuli togusi, tûkuli togusi. Tûkuli ndogusoo, kunu, kunu mešekila kînni, kînnie čûo čîidi, budi dunada gunú. Sûgoi ndedî, ŋila nuã dîgidemno ndogusi, to di bu sûgoi ôrozi baranîe kunu kuzo di ndûusi, yo ôrozi haŋuwo ni anna naa ni. Barayindi toraza nuã ni barayindi, ôrozi barayindi, kunu kuzo hi njendi, kunu kuzo duriĩ. Sûgoi ndedî njûwo ôrozi to du čammiĩ, ôrozi-ĩ kînni, kînniĩ čammuũ ni du adibi maĩ, adibi mawo mannu čûsu du njî dugusa, čûsu čûsu du njî, kuzo kînni kînniĩ čî čîidi bui yugó. To koo di njî odo haŋiĩ, lôko ada-ã haŋuwo, odu kuzi-ĩ kunu zûčini, ada-ã haŋuwo kunu kuzi-ĩ zûčini, kunu tîjaha guru ni čûsu, tîjaha guru ni wudu, odu to koo di njî, ada-ã buyindi, ada-ã buyundoo, ada-ã mešekila njendi, zunda yohidi, a kuzo ho njendi kuzodo, ada nuã kuzo ho njendi, mura mešekila yohudoo, unda kuzodo, to kuzo turo. Sûgoi. Odu nduŋosi, kuzo a gunna nduŋosi, kuzo kunu, kunu du gunna tigiri, te, tigirî, tigirî, tigirî kunu gibanuma gunna unda ni gibenîĩ ndedi, kuzi-ĩ ni tigirî tedi. Yo <hesitation> ôwonni ada-ã, ada-ã muro miškileda, ada-ã miškileda-ã, odu guru karayini, karayinî kara hunã bui togusoo gûrso barayini, ûniversite ni barayini, yoo toi yiŋgaldu gûrso mundu barayini, to ni kuzo turo, yoo odo guru adibi čoŋi, adimmi čoŋi ni unda môsoulie, unda môsoulie du gûrso yê yoo, têmini yê yunu gunna unda môsoulie. Čoŋu hayunoo mannu ̧unda môsoulie, to ni kuzo turo. Yoo odo guru yina zunda yogusi, balak tedu ni gûyini, gûyini, yoo anna-ã ha mešekila čeni, yoo odo guru ni tedu bêtise doba annaa-ã bibiyini. Odu guru ni doba annaa bibiyunu ni mia ni čeni, <noise> a gunna nêsibe nuũ, numaa tigiri. Kuzi-ĩ numaa tigiri, yoo ada-ã muro purobelem hundã budi mundu, yunu, yunu zondu yogusudã gunna nubo môsoulie, numaa tigiri. <hesitation> <hesitation> mêdi yugó, yoo <hesitation> ôwonni koo čênie-ã lau, nahia čênie-ã hadar čîidi, dobia-ã, mura du dobia-ã mannu, dobia tawo mannu miškile njendi, <hesitation> yoo unda lau yunu budi barayindi, čumohidi, bûdindĩ, <noise> gunna nuro hi čî. To mannu kuzo numa lokol karayindi, yoo ûniversite tûrri, yoo to gunna gûrs barayini, a gunna kuzi-ĩ nuũ. <hesitation> to di baddu togusoo, nubo ŋgo dunono. <hesitation> ndedî nû kôi a hi nirĩ duna numa kunu nôgusčini, duna-ã nôgusčini, yoo soma nuã ni morčindi, kunu bî-ĩ durumó togusi, yoo šima nuã ni gali di mazunó togusi, yoo sa nuã ni ŋgo zaga nduganĩ koo gunú, kunu yôida togusi, kusar numa gudi-ĩ mannu kunu njizeni zaga daamo nduganunó ni togusi, yoo horkusa kohîe ni ŋgo zaga kohiĩ gunnó koo, daamodi haki kohumó togusi. Yoo to mannu kuzo turo, kuzi-ĩ to koo di kuye, kuye di tigiri ni yoo kusar numa njizeni ni yoo horkusu-ã haki kohumó togusoo mannu kuzi-ĩ kuzo turo. <hesitation> <hesitation> yoo ôwonni <hesitation> <hesitation> ada-ã, ada-ã hosuwo sûgoi mešekila guda njendi, yo <hesitation> ada-ã muro nubo hi šiĩ njinakunnó togusi. Yunu tammo, ôrozi tammó togusoo, šiĩ njinakunnó togusi, sûgoi dobia-ã na tûrru zunda yogusidi, yo to ni mešekil turo. Yo nuro ŋgo duna tam lôko yunu tammaã, miškile sûgoi balak <hesitation> yaabi numa tobur, balak yaabi numa toburra, <hesitation> haki yibenuú duna taú, yo aũ torozo nuũ haduũ haki yibe yibeyi njenîe yugonnoó gûrso tamoó <hesitation> to mannu miškile, to ni kuzo numa, kuzo, yoo ôwonni unda kunu gibanum, wošinji, kusar numa njizeni, wošinji, laptan lau ndedi, balak laptan lau ndedi mannu gûrso taú, gûrso tammoó to dahu-ã <hesitation> kuzo, kuzo turo, yoo. Lôko nani muro gibenîĩ gunna kuzo-ã numa buyinî tedi, mêde nuaã tigirtiã munjindî tûrri, yunu zondu gunna tigiri, mêdi gunna tigirĩ gunna unda lau mîškile, to dahu numa ha kuzo tigiri, yunu gali tigirîe yugó, yunu zondu, zunda gunna tigirti, ada-ã ni lau a di, zunda yogusudi, yoo unda lau a di gûrs taú, odu dahu numa ha kuzo tigiri, aã, yo ŋgo gibi di <hesitation> dîne-ã gibi di ŋgo anna giba abbaa ndura yê ayê ndura yê kuzo ̧yê nû yê šiša, yo nû ŋgo anna-ã ŋgo gibi di aa ha tugandi, aa yidao, yo nû karahaa yuguruwo, yoo neda ni yuguruwo, yina dunada gunna yuguruwo, têlvizine ni yuguruwo, nû kunu kuzo njenĩ, nû karaha, ai, ŋgo ai êriski ndeu, wošiyini, guru ni nohi. Wošiyinoo nii, wowu yeu ni ka toriĩ, yo nû karaha zonjunoo, huzaniĩ, huzanuwo asubu togurki, asubu togurkoo, asubu to dahu-ã gûrso du yebuũ mau ni kuzo to dahu-ã kuzo, gûrso du yebuũ mau ni yibeniĩ, yibenuũ ni sûgoi zamuũ numo kûrtiĩ, a ni kuzo turo, yoo ôwonni ada-ã yê dobia yê čênie gunna mannu nû dîne-ã môdernu tôlhuno yugurkudo, tôlhuno ni barayindi, yoo tôlhun-ã barayundu yebuũ yewo, ôwonni kîredi toũ yeĩ, a ni kuzo numaa tigiri. Yoo guru togurki, tôlhun guru togurkoo yibeniĩ, yibenuũ yeĩ. A kuzo numaa tigiri, yoo <hesitation> yoo ôwonni mbo <hesitation> mbo nii a hahia ômuri-ĩ lau nûŋar, nû sûgoi halaktudunu la ad. Adimmi lau nûŋuri, yo adimmi lau nûŋurĩ adimmi kînniĩ du ayî hunã tuguũ čeni, yuũ čeni, kînni, kînnii buyini, yuũ čenî tûkuliĩ togusi, ñaa, ñaa-ã keyindi, yo ña hiliyini, ña-ã hiliyinî kunu bui togusi, sûgoi sûg-ã ni keyindi, yoo tîbi ni yibeyini, yidaa tedu ni yida ni yigiidi, yida su tîbi yibeyini, ôwonni yî, yîgo tedi, yî guyunu, yî-ĩ dogu teu ni dasu guyi yûgurtu ni yibeyini, to koo di čîi di ômuri čoŋi, lôko ômuri-ĩ čoŋoo odu horkusa-ã yogusî ôgunno togusi. Ŋgo nii muro da hunu du laduni, odu lôko ômuri-ĩ čoŋoo ômuri-ĩ layini muro hi. Ôgunno togusoo, ôgunni-ĩ ni ômuri-ĩ dahu layini, yo wošio ni dahu layini, yobusoo, lôko sobčunoo ni dahu layini, odi-ĩ, odo sobčunoo odi-ĩ ôroze, ôroze barayunu ni ña čû na barayunu ni odo hunã čer čeni, to ni kuzo ômurii-ĩ, yoo odi-ĩ adimmi odu, čî maša huna ni yibeyini, yoo ômuri hunã kunu yugonnó togusoo muro horkusa yogusi, sûgo ni yibeyini, anja çebu kînniĩ ôrozi barayini, ôrozi barayunu ni odo hunã yidersi, yoo ada-ã yidersoo mannu ada-ã buyindi, ada-ã buyundoo mešekile yohidi, mešekile yohudoo to dahu-ã kuzo hunu, hunaã tigiri, yo sûg-ã yogusu ôrozi kînniĩ hakini, du ada huna yidersi. Yogusî kunu ači togusi, lôko ači togusoo yunu yogusã gunna ômuri-ĩ hi layini, ômuri-ĩ yunu, yunu bui togus, yunu kunu yogusi, yunu bui yogusudê gunna yunu togusã gunna ômuri-ĩ lau, kuzi-ĩ ômuri-ĩ lau tigiri. Yoo mišekila yibeyunoo ni ômuri-ĩ lau tigiri, yoo to koo di ada hunã <noise> ada-ã daha-ã mišekila yibeyundoo muro yê ômuri-ĩ yê gunna hakindi, kuzo hakindi, yo ôwonni adimmi muro ada, ada yobusudo yiŋgaldu kusar hunã du ada čurukã yiŋgaldu kusar hunã <hesitation> šimasu bui hakini, šimasu bui hakunoo, <hesitation> laptan lau tedi, sura ni togusi, kusar hunã čizeni, haki yôi, yôi bui kusar hunã lau tigiri, yoo laptan lau tedi gûrso barayini to ni kuzo turo. <hesitation> mešekila budi adimmi muro yida, ômuri-ĩ di muro mešekila hunã mundu, <noise> to ni to koo, yoo aa, yo <hesitation> ôwonni <hesitation> adimmi masalan, ômuri hunã morči, ômuri hunã morčunoo wuna layini, balak <hesitation> ada yida ni muro gibeyi duna hunã balak <hesitation> ada yidanú muro ni gibeyi, duna hunã kînniĩ togus, odu to wuna layini? To ni miškile turo, kuzo turo haki, <hesitation> <noise> aa yo <hesitation> ôwonni anna kuna-ã <hesitation> čênie yê dobia yê gunna <hesitation> aũ gibi-ĩ hi <hesitation> hanayundú, gibi-ĩ dunodo, dunodo, dunodo di aũ guru nû adiba tuzoo balak yida, balak karahaa ni yida, balak <hesitation> ôrozi yida. Muro dunodo di tuŋosidi čîidi kusar hunã balak migizi, <hesitation> duna hunã anna kuna-ã hanayundú, muro migizi kôi yidĩ hanayundú, <hesitation> zaga hanayundú nurã, muro dunodo di tuŋosidi čîidi kusar hunã balak migizi, <hesitation> duna hunã anna kuna-ã hanayundú, muro migizi kôi yidĩ hanayundú, <hesitation> zaga hanayundú nurã, muro nû dunodo tuŋosudi, amma duna yidado, duna yida či, duna yidĩ, duna yida čundu tuŋosidi duna yidanú, kuzo, kuzo borsu adiba tuzoo yidawo, mannu dîne hunã kuzo čudurî čî, kôi tobalak anna, anna kuna-ã amma adiba tuzoo yidĩ di dunodo čundu čudurti, dunodo gunú, kuzo, kuzo yida, kuzo yoo <hesitation> aũ, amma <hesitation> gubudi <hesitation> kunu čoŋu tewo teî, ŋibi-ĩ ŋgiriši-ĩ <hesitation> lôko amma kunuo ni dunodo, yo aŋgaldo <hesitation> tedî, tedî čûwo duna-ã tuzi, amma duna hunã tuzi, duna hunã tuzoo, haki tuganunnó togusi, odu yûoyi čado čindi yaabi bozi. <hesitation> yaabi bozoo sûgoi aŋgal-ã ni tedi, odo koo togusi, odo koo togusoo mannu kuzo yida čîidi <hesitation> šimasu kînniĩ yida, to mannu šimasu kînniĩ yida, čîidi muro čûsu du čî. <noise> nahia to ni to koo, yoo gudi hunã amma muro kunu du kuzo, kuzo durumma durîĩ, nubi-ĩ hi ŋgiri. Nubi-ĩ hi ndigiroo, <hesitation> kunu, kunu du kuzo durîĩ, durîĩ, durîĩ, durîĩ, borsu, aũ guru nii wošiyi nohi, aũ guru nii kizenu hakunu ni oor hakunu ni nohi, aũ guru nii nohunodi borsu čî gibiyunu ni ôbulukunu ni odo koo togusi, odo koo, odo koo togusi, odo koo togusoo, <hesitation> kuzo bui-ĩ muro lau yugó, čîidi šimasu čî, muro lau kuzo yugó čîidi šimasu či, muro lau kuzo yugó čîidi, šimasu kînniĩ čî, toi to koo.